مشروبي المفضل نومي بصغة - ويتحضغ أول شي تجيب نوم طبيعي ، اخلينو عالشمس لي حد ما يبس ، وتغلينو بالماي - ترجع تضيفلو شوية نعناع - ومن يغلي تخلينو بكلاص مع شوية شكر وتشغبو